udhuuudhuregbo kpegboro udhure gbe ikpegbire udhuregbe ikpegbesa udhegbe ene udhuvegbo ikpegbe zeze udhuregbe udhogbile udhuregbe ikpegbere udhuregbe ikpegbnezi <hesitation> o̱gba ogbagbovo ogbagesa ogbagbe de ogbagbezeza ogbagbeile ogbagbere ogbugbike <hesitation> udho udhesagbo ikpe